E fomba hiarovan'e biby gn'ainy da maro karaza, ohatra zao misy biby raha miaro gn'ainy izy da magnaniky, da misy koa biby raha miaro gn'aigny izy da misisitry agnaty lavaky agnaty tany gn'agny, da misy koa e biby ohatra e zao e soky da raha miaro gn'aigny izy da miforitry izy sy afiky gny hagnignia sy afakin'e fahavalony e mihinanazy na mamono enazy.